Este yë ni'iy myoch juech da yu dun ni'ixë, ko'onmoch, ni'iy myoch, este cebolla moch, nuk mot'spë cebolla mëd, pues jaduntyë dun i'ixë.